بيتي فيه تقريبًا عشر نوافذ موزعة على الغرف، الصالة، والمطبخ. أحب النوافذ لأنها تعطي ضوء وتهوية، وتخلي الجو داخل البيت حلو ومريح، خصوصًا لما تدخل الشمس الصبح.